ट्याक्सिकि बारेमे सोचतपेति मोके सहजता और यात्राकि अनुभव महसुस होत हए । ट्याक्सि विशेष करके जब आदमिके समयकि कमि होत हए पर गन्तव्यमे जल्दि पुगन होत हए या कोइ खास स्थानमे पुगन होत हए तओ जा एक आरामदायक विकल्प बनात हए । जा तुमके सार्वजनिक यातायातकि झन्झटसे बचात हए और निजी यात्रा करन सुविधा फिर देत हए । कोई आदमिसँग ट्याक्सिकि यात्रा विशेष अनुभवसँग फिर जुड सकत हए । जैसेकि कोइ महत्वपूर्ण कार्यक्रममे जानो, नया–नया ठांवमे घुमन जानो ।